معلش انا آسف جدا بس انا بحاول اركز في الشغل دلوقتي، ممكن نتكلم في الموضوع دا بعدين او نحدد وقت مناسب ليك تاني نتكلم فيه